Uu aa sabuni mbithairwa mpendete sabuni ee menengai ee kibandi aa noontu niithairwa u ukiura nayo nguu ichitheraa bwega naa kuthambia nio into ititigaa m maruki jungi sabuni ingi chitigua wiithambia into aa gwii kaura nguu mpendete sunlight aa iu iyo ntumirite kuuma ndikumaa gwetu njaa naa imiendetee sunlight lavender kwithirwa ndii moo nki nkiugaa u e imiendete aah ntheragia nguu nyayo naimitumairaa kuthambia nyombaa naa rimwe intumaira imitumairaa kuthaambia nyaa iratu biakwa naa kuthamba ii impendete sabuni ee geisha lemon jaria maingi geisha lemon iiyo mpendete mono ra imiitumirite kama ndi sukuru aa gwi kuthambia mwanokwa ntumaira cussons aa kaa johnso johnsons na cussions ingwitikia ii kombuni imwe kwwthira ntiatitie mono aa naa rimwe ingiraaga ii sabuni iria ntumaira kuuthambie bioro mbithaira ngurite ndukenee mwarochia naathondekaa sabuni iu aa jaria maingi mbitaa kugira sabuni kwiwe. Naa noo mbuge ii chabuni injega imiitumirite nkuruki ee mwaka jumwe iria ee kuthondeka ee ruuji iimitumaira nyayo kuthambia nyomba aah nn intumaira inya jik kana bleach inyachio naathndekaa na achigiraa kwawe nontu naa neendagia bwega aa gwi sabuni ngiraa kwawe indi ti chionthe kwiu nda ndagweta chia kuthamba rimwe ii njikagia shower gel nontu naathndekaa nyaiiu naichiendete nontukwithirwa eethondeka na chitigututhukira mwirire kana chituma njara chithuuka kana chiatuka impendete into biria athondeka aah noombuge ingwirairua gutumira into biria anthondekaa aah noombuge ingwirairwa gutumire into biu nontu rimwe itwendaa gutukania into bia nduka naa bingi ukona riria utira mbecha nou nowite ukagira gintu kiu nontu nakwendia naa mbecha injega naa ujeethirwa untu nontu sabuniu teka chiira mwanya mono indi gwi sabuni ee mutu impendete iu ndauga ya sunlight naiitumairaa toilet cleaners naathondekaa toilet cleaner ewe itira riitwa bado iindi mmh chia nduka ntumairaa hatila yeah hatila iyo mpendete mono.